मोर हिसाब से ए थोड़ा मजेदार काम है। अगर हमन के मौका मिलहि की हमन ल दूसर ग्रह म बसे। के मौका मिलहि जहा खाना-पानी सब हवे तो एकर से अच्छा का हवे। लेकिन अगर हमन ल अपन ग्रह के सुधारे बर काम करना चाही। जहा पे पहिले से सब कुछ हवे।